أكيد إذا لم يحضر أحد حفل زفافي، يعني خلص إذا جنازتي ما أعتقد إنه بعرف هذا حضر وما حضر، أصلاً مو مشغولة فيهم أنا بالواقع الجديد اللي أنا فيه، لكن زواجي الموضوع بصراحة مختلف، أحب كل أحبابي يكون يكونون معايا، أحب أحس إنه كذا بالونس، وإنه هذي الخطوة ما عشتها لحالي، كذا يعني.